.لو عندي صديق عايز يبدأ بتمارين لياقة بدنية هقترح عليه انه يبدأ بخطوات صغيرة .زي مثلا عشر دقايق يوميا انه يمارس حاجة بيحبها في التمارين .وان هو يدور على شريك يتمرن معاه علشان يكون التمرين سهل ومسلي. ويحط اهداف صغيره أن هو مثلا حيجري اليوم ساعة